I delfini a vivu ënt ël mar, però a vivu co dauzin a le persun-e e al an ël nas lunch e piat e pöi a sautu fora dël mar <hesitation> e a segu le barche ënt ël mar e pöi a sun dë mammiferi ch'al e stranu ënt ël mondo di pes